Va sizga men o'n kunga ruhsat bermoqchiman. Universitetimiz tomonidan sizni turkiyaga safarga yubormoqchimiz judayam ko'p ishladingiz va universitetimizga juda katta obro' olib keldingiz. Sizga juda katta rahmat.